Toh da bor tun ɲga ɲuna yaŋ se day da kambe, bor ga koy ka ɲga hari candi ka no ka du ɲga jinay ka'kande ɲga baŋkaaray ka daŋ a ra, ma kande safuno ka gisi. Da ni ga hin ka gungum no da mo gwarante no ni go ma daŋ ni kamba naŋkaŋ ni di ziibi ize ni baŋkaara ga kulu ni ma di ka ziiri, a ma fun. Da ma ye kan sufu haro ra, da a tay man ziiri naŋkulu kaŋ no ziibi ize go a ga da ni na musay a ga fun. Amma da ni mana musay ni di naŋkaŋ ziibo go ba ni na tayandi no, da ni ma na ziiri a si fun. Amma da ni kande ni rooba hanno yaŋ ka daŋ ni du ka'ka haro ka gisi da gwarante no nigo da matekaŋ niga da gungumante no ni go kulu ni ga ni ɲuna yaŋ te ni lakkal ga kuma ni baŋkaara a ma hanan, a ma di mo ziibi kulu kaŋ go a ga ga fun, ni go ga di ni za a hanan no ni ga bay. Za ni te hari daŋ yaŋ fo, ihinka ihinzanta da ni na daŋ a ra da ziibo fun, ni ga di haro go kwaarey daino a ga yee ɲga bor zeena matekaŋ haro go yaadin no a ga yee da a si ziibi, a si haikulu ni di a gaa hamo ni ga bay ni baŋkaara hanan ni ma ka ka'koy ka yandi. Ni di da ni na yandi, da koogu ni di kala ni ma za ni hari, ka daŋ ni ga amma da go da ziibo dini ni man kula nda ni di matekul kaŋ te za ni gana ka niŋgu ra no i ga bay ni baŋkaara ga ziibi.